طبعا نصيحة له انه يبطل السكر بالتدريج يعني لو كان متعود مثلا انه يعني يستهلك في اليوم اربع ملاعق مثلا يبدأ يخففها ثلاثة اثنين واحد كمان انه يستبدل السكر بالسكريات الطبيعية ياخذها من الفواكه من التمر يعني بالتدريج بيتعود.